مشروبي المفضل هو الايس كوفي او القهوه المتلجه علي قولتنا القهوه دياتي بتتعمل ساقعه اصلا من الاول للاخر بتجيب قهوة سريعة الذوبان وتخفقها بشوية ميه صغيرين بس ميه سخنه وبعدين بتقوم حاطط عليها شوية لبن و مكعبات تلج و سكرك و بس كده تشرب احلي ايس كوفي في العالم